Si un magu tintu mi trasfurmassi in cani, iu, pi parrari cu l'àutri pirsuni e dìrici chiddu chi succidìu, utilizzassi li gesti e circassi di parrari ma nun sacciu si mi capìssiru. Siddu ci fussi di bisognu, cugghissi un cippu e accuminzassi a scrìviri nni la terra zoccu succidìu accussì liggennu cridu ca è chiù fàcili ca li pirsuni mi capìscinu.